Chemo te'q tchkun chqe jun klaux kujcha tiq ya'qaaj chu jun tz'lom chemo rpoj xik ri' ri xk'oken qaqche ri ch'ich'chi'qaqche qriq che ri pojb'al jun chee tiq yo'k kchkun ab'aj mu jun chee ju ju ju nima chee kchkunchqe chemo rpoj xik ab'aj mu che jun xtiq taqiij, jun kow rech xtyo'qook poj bare' nu'j kum ya taq xe'luul ke ch'iich' k'o nimach'ich'ki'k'eyxik pk'ey b'al o k'o ri wnaq k'o kchun k'o rch' ch'ik'chjaay kqaqaj chemo chemo rab'nik chemo rpoj xik jun tz'lom xtiq b'an mu nima chee kchkun k'ri'chqe rech k'omo qa ixtjeq rrib' mu qa rech xtchop riib' mu te' xtb'aan neri' ju rwi'jaay rech xk 'oken kun qaqche che ri kyo'qook pojb'al ri chee chi' kximik xuk'cho'l n'oj yaa qaqche chri'cho'l ajwi' tchkun ajwi'qloq'ri ch'ch' chemo ri tchop riib' ki'q yo'k qaqatz ni ki'chkun chik ajwi' paart chech ch'ich'tjin ki'yo'qook rech chemo tchop riib'ya qa ki'pjox chik sino xaq ki'julxik.